Raha tegna izy na normalement ny olona araiky magnana, ny olona am' retraretra izy le tegna normale a managna loko maso telo zany hoe zegny: misy <hesitation> maintimainty, menamena ary mangamanga raha ôhatra hoe izy mampiasa lentille izy magnana loko menamena fô izy amin'ny ankapobeny telo ny lokon'ny maso agnanan'ny olo araiky.